Tembiporu yae supe ñaneñe pe va instrumento de percucion jei karaiñe pe va jaeko tambora, timbal, xilofona, campana, jare <hesitation> clotalo o chinchine jei supe va no <hesitation> jokogui celesta jare cajon peruano jeta reta ko